forsætisráðherra segir að margt í kröfugerð Starfsgreinasambandsins rími við stefnu stjórnvalda það sé hins vegar á endanum atvinnurekenda og stéttarfélaga að semja um kaup og kjör vaxandi grunur er um að stjórnvöld í Sádi Arabíu standi á bak við morð á blaðamanninum bandaríska blaðið Washington Post segir að tyrknesk yfirvöld hafi sannanir fyrir morðinu íbúar

í hverfi við þjóðveg eitt á Akureyri berjast nú fyrir auknu umferðaröryggi fjölmörg slys hafa orðið þar á hættulegri gangbraut hundrað ár eru í dag frá síðasta Kötlugosi vísindamenn segja mjög mikilvægt að fylgjast vel með Kötlu þótt þá greini á um hvort von sé á gosi Þórshamar frá víkingaöld fannst fyrir viku í Þjórsárdal ásamt fleiri gripum á bæjarstæði sem heimamaður fann nýlega aðeins einn Þórshamar hefur áður fundist hér á landi gott kvöld forsætisráðherra segir að það sé verkefni verkalýðshreyfingar

og atvinnurekenda að semja um kaup og kjör en ekki stjórnvalda bent hafi verið á að ekki sé mikið svigrúm til launahækkana Starfsgreinasambandið krefst þess að lágmarkslaun hækki úr þrjú hundruð þúsund krónum í fjögur hundruð tuttugu og fimm þúsund krónur kröfugerðin var gerð opinber á miðvikudag það eiga auðvitað fleiri verkalýðsfélög eftir að þessi krafa sem þú nefnir hún er auðvitað á hendur atvinnurekendum það er auðvitað eitthvað sem

verða að setjast niður við samningaborðið til að ræða og útkljá en þessi krafa um þessa hækkun á lágmarkslaununum hefurðu einhverjar áhyggjur af henni að þetta sé of mikið fyrir íslenskt efnahagslíf að ráða við ja það er bent á það í skýrslu Gylfa það sé ekki endilega svo að svigrúm sé mikið til beinna launahækkana hann vísar á aðrar leiðir og nefnir þar til að mynda húsnæðismálin vaxtakostnað heimilanna ýmsa þætti sem lúta að því að

endurskoða skatta og bótakerfi

auka hér lífskjör án þess

það felist endilega í krónutöluhækkunum umfram það svigrúm sem hann telur vera til staðar Starfsgreinasambandið lagði einnig fram kröfugerð til stjórnvalda farið er fram á að persónuafsláttur

verði tvöfalt hærri fjármagnstekjuskattur hækkaður þjóðarátak í húsnæðismálum barnabætur hækkaðar bætur til lífeyrisþega hækkaðar

auðvitað heyrt á fyrri stigum og ég vísa til þess sem þegar hefur verið lagt fram í fjárlagafrumvarpinu margt af þessu rímar við stefnumótun stjórnvalda en hins vegar er það þannig að við samningaborðið á endanum sitja atvinnurekendur og verkalýðshreyfing stjórnvöld hlutverk þeirra er að greiða fyrir því að

samtal geti gengið vel en við erum auðvitað ekki þau sem á

um kaup og kjör á vinnumarkaði Katrín bendir á að ríkisstjórnin hafi hækkað barnabætur og persónuafslátt þá standi til að skoða samspil tekna og bóta Katrín segir að boðað verði til funda með verkalýðshreyfingu atvinnurekendum og sveitarfélögum fljótlega bandaríska stórblaðið Washington Post segir að stjórnvöld í Tyrklandi hafi sannanir fyrir því að blaðamaðurinn hafi verið myrtur á ræðismannsskrifstofu Sádi Arabíu í Istanbúl ekkert hefur spurst til Khashoggi í tíu daga í frétt sem Washington Post birti í gærkvöld er haft eftir embættismönnum í Tyrklandi og Bandaríkjunum að stjórnvöld í Tyrklandi séu með myndbands og hljóðupptökur af morðinu á

sem fór inn á skrifstofu

annan október síðan þá hefur ekkert spurst til hans var minnst í sjónvarpsþætti í gærkvöld þar sem hann átti að vera viðmælandi

en hefur búið í Bandaríkjunum og skrifað reglulega dálka í Washington

Post þar sem hann hefur gagnrýnt stjórnvöld í Sádi Arabíu Washington Post birtir nú auglýsingar til að vekja athygli á málinu stjórnvöld í Sádi Arabíu hafa neitað allri sök en tyrkneskir fjölmiðlar sem tengjast stjórnvöldum í Ankara fullyrða að Sádi arabar hafi sent hóp manna til Istanbúl til að handtaka eða jafnvel til að myrða björn þú hefur fylgst með þessu máli undanfarna daga þetta virðist vera að vinda upp á sig ekki satt það má segja það þetta eru mjög alvarlegar ásakanir á hendur Sádi

hafa komið fram með nein gögn

sakleysið sem þeir halda fram á sama tíma hafa Tyrkir alls kyns

upplýsingum sem byggja undir þessa kenningu um að hafi verið myrtur á skrifstofu ræðismannsins eru einhverjar kenningar um það af hverju menn

klemmu út af þessu Trump hefur verið mikill stuðningsmaður

kom í opinbera heimsókn vestur um haf fyrr á þessu ári og þingmenn í báðum flokkum á Bandaríkjaþingi

við Hörgárbraut á Akureyri hafa fengið sig fullsadda af tíðum slysum á hættulegri gangbraut yfir götuna og krefjast úrbóta sviðsstjóri hjá bænum

bestu leiðina en til þess skorti fjármagn þjóðvegur eitt liggur í gegnum Akureyri og honum fylgir mikill umferðarþungi á Drottningarbraut Glerárgötu og Hörgárbraut

er íbúabyggð sitt hvorum megin götunnar

því mikil umferð gangandi fólks og þetta er meðal annars gönguleið barnanna héðan í Glerárskóla þá er farið yfir gangbraut sem liggur yfir tvær akreinar í hvora átt og það býður hættunni heim þegar þú ert að fara hérna yfir þú getur aldrei verið hundrað prósent með það á hreinu að komist yfir í rauninni því þar sem engin gangbrautarljós séu þarna taki ökumenn fram úr kyrrstæðum bílum sem eru að hleypa gangandi yfir götuna en staurarnir fyrir ljósin eru löngu komnir þetta er búið að vera tilbúið hérna í einhverja mánuði þeir við höfum bara verið að bíða bíða eftir búnaðinum svo hefur búnaðurinn verið í prófunum en það er von á að þetta komi í gang á næstu vikum auður segir að þótt gangbrautarljós hjálpi þurfi

róttækari aðgerðir til framtíðar göngubrú yfir götuna eða undirgöng já það er vissulega þetta eru vondar aðstæður enda er það vilji sveitarfélagsins að það verði undirgöng og það er búið að gera ráð fyrir undirgöngum í skipulagi í nokkur ár og þá verði gangbrautin fjarlægð en þetta sé spurning um fjármagn og þar sem þetta er þjóðvegur eitt þurfi meðal annars að sækja þann pening í ríkissjóð skilurðu áhyggjur íbúanna þarna auðvitað skilur maður áhyggjur íbúanna og það er ekki óskastaða að hafa þetta svona við erum bara að reyna að gera okkar besta í þessum málum og ýta á þá sem eru með fjármagnið þrjú alvarleg slys hafa orðið á þessum stað á skömmum tíma þar sem ekið var á gangandi vegfarendur

síðast varð fimm ára sonur Auðar fyrir bíl og fótbrotnaði mér finnst bara svolítið skrýtið að maður þurfi alltaf að fara í eitthvað hart

til að fá einhverju öryggi framgengt erfitt er að segja til um hvenær Katla gýs næst af völdum Kötlugoss gæti orðið til þess að hringvegurinn væri rofinn meðan á gosinu stæði en dæmi eru um að Kötlugos vari í marga mánuði hér í Vík í Mýrdal minnast menn þess að

húsfyllir var í íþróttasal grunnskólans í Vík á ráðstefnu um Kötlu á ráðstefnunni var

nítján hundruð og átján rifjað upp og farið yfir viðbragðsáætlanir og mögulegar afleiðingar Kötlugoss í dag hringvegur eins er undir á þrjátíu og fimm kílómetra kafla og

Kötlugosi fylgir jafnan mikið gjóskufall og jökulhlaup jafnvel hamfarahlaup nítján hundruð og átján barst til Reykjavíkur og þvottur á snúrum á Akureyri varð svartur af sóti þrátt fyrir að enginn sé enn á lífi hér í sveitinni sem upplifði eru sveitungar mjög meðvitaðir um hættuna á Kötlugosi þá myndum við far

að smala kindunum inn hefurðu áhyggjur af

á sér kræla á næstunni á því eru skiptar skoðanir mælingar sýna að gríðarlegt magn koltvísýrings streymir frá Kötlu

komist ekki meiri kvika

erfitt að segja

eru látnir í Flórída og öðrum ríkjum Bandaríkjanna þar sem fellibylurinn Mikael hefur farið yfir síðustu daga óttast er að fleiri eigi eftir að finnast látnir því björgunaraðgerðir standa enn

yfir fellibylurinn skildi eftir sig slóð eyðileggingar sérstaklega í vesturhluta Flórída þar sem hann kom á land hundruð þúsunda íbúa í Flórída og víðar eru enn án rafmagns Mikael er meðal öflugustu fellibylja sem komið hafa upp að ströndum Bandaríkjanna

er nýjasta bæjarstæði landsins kallað það eru hins vegar meira en níu hundruð ár síðan nokkur bjó þar en bæjarstæðið er nýfundið og ekki nóg með það því þar fundust stórmerkir forngripir síðasta föstudag sjáið þennan litla Þórshamar hann er annar

sem fundist hefur á Íslandi og ekki er vitað um aðra neins staðar sem

eru í stein eins og þessi þetta eru allt gripir frá víkingaöld þeir sem

borið Þórshamar um hálsinn hafa varla verið kristnir ég hugsa ekki nei þessi einstæði fundur er Bergi Þór Björnssyni frá Skriðufelli innsta bænum í Þjórsárdal að þakka því hann fann bæjarstæðið mér fannst bara vera langt á milli rústa hérna og fór að leita bara svona að gamni mínu af hverju datt þér í hug að þetta væri hér en ekki annars staðar

rústirnar voru alltaf við lækinn Bergur ólst upp við sögur af bæjunum sem fóru í eyði í Þjórsárdal í Heklugosinu ellefu hundruð og fjögur langafi hans fann reyndar síðustu

af bæjunum tuttugu sem vitað var um og það var árið nítján hundruð og tuttugu Bergur sagði

frá þessu en þeir hafa síðustu vikur skráð fornminjar fyrir Skeiða og Gnúpverjahrepp við komum hérna upp aðeins sunnar og byrjuðum strax að sjá grjót sem gætu verið undirstöður að veggjum og svo gengum við bara

um og sáum strax að hérna voru mannvistarleifar þetta hérna

sem við sitjum hérna hjá og hérna er bara dreif af ösku og brennd bein hérna um allt ef maður bara fer að rýna í fornleifafræðingarnar hafa nefnt bæinn

í höfuðið á finnandanum í þeim hópi er bæði fólk frá Fornleifastofnun Íslands og minjavörður Suðurlands á vegum Minjastofnunar Íslands gripirnir góðu og eru komnir til Reykjavíkur

brýni sem hékk oft við belti notað til að brýna til dæmis nálar og við fundum brot úr klébergsgrýtu eða potti kléberg er innflutt frá Noregi tennurnar eru úr hrossi og miðað við bogann á klébergsgrýtunni hefur potturinn verið fjörutíu sentimetrar í þvermál og víst er að það er miklu meira að finna á

Bergsstöðum þetta eru engir venjulegir steinar nei þetta eru raunverulega ekki steinar þetta er

úrgangur úr járnvinnslu það er töluvert af þessu hérna upp í hlíðinni og það er mjög líklegt að hér hafi verið járnvinnsla að einhverju leyti sko og jafnvel smíði járnsmíði án efa verða bæði jól og páskar hjá fornleifafræðingum fái þeir tækifæri til

að kanna til hlítar þetta nýjasta bæjarstæði frá landnámsöld í Þjórsárdal okkur og menningunni til góða tæplega átta þúsund skrifuðu undir áskorun um bætt kjör aldraðra og öryrkja sem var afhent forseta Alþingis í dag ábyrgðarmaður undirskriftalistans segir að baráttan sé rétt að byrja undirskriftalistinn

engan skort á efri árum aldrei hafa fleiri skrifað undir rafrænan undirskriftalista hér á landi í gegnum þjóðskrá listinn var afhentur þingheimi í dag við vonum að þetta segi einhverja sögu og að þetta verði ekki ofan í skúffu

taka þetta sem sterk skilaboð þegar tæplega átta þúsund manns skrifa undir ég tek við þessu ég lít svo á að ég taki við þessu ekki bara fyrir hönd Alþingis heldur allra stjórnvalda ábyrgðarmaður söfnunarinnar segir að baráttan um bætt kjör sé rétt að byrja listinn á að vekja stjórnvöld og almenning til umhugsunar

bara með tvö hundruð þúsund fólk er

sérstaklega þeir sem búa einir og komast ekkert af nema með hjálp

aðstandanda það er sannleikur okkur finnst ekki nóg að fá tvö

fjögur prósent

að tala um eftir áramót við viljum fá hækkun núna

Ari Kristinn Jónsson rektor Háskólans í Reykjavík segir að orðræða sem hvetur til mismununar eða haturs á grundvelli kyns kynhneigðar

fötlunar eða kynþáttar sé ekki liðin innan skólans rektorinn sendi frá sér yfirlýsingu í dag vegna fjölmiðlaumfjöllunar um brottvikningu Kristins Sigurjónssonar lektors vegna ummæla hans um konur átján nemendur skólans sendu einnig frá sér yfirlýsingu í dag og fögnuðu viðbrögðum h r í málinu lögfræðingur Kristins hefur sent h r bréf þar sem skólanum er gefinn kostur á að draga uppsögnina til baka að öðrum kosti

verði gert út um málið fyrir dómstólum ýmis þjóðfélagsmál eru rædd í skólastofum barna eins og á kaffistofum fullorðinna Menntamálastofnun gefur út nýja handbók

í haust fyrir kennara til leiðbeiningar um hvernig á að gæta hlutleysis í umræðum við nemendur um viðkvæm þjóðfélagsmál

nefnist viðkvæm álitamál og nemendur og tekur á erfiðleikum sem kunna að koma upp þegar fjallað er um viðkvæm þjóðfélagsmál í skólum en geta kennarar verið algjörlega hlutlausir í slíkum umræðum það fer eftir málefninu það getur farið eftir nemendahópnum og það getur líka farið eftir kennaranum sjálfum kennarinn þarf að líta í eigin barm og skoða hvort að hann hafi eitthvað í farteskinu

sem geti hugsanlega litað það það sem við leggjum áherslu á

innan kennslustofunnar þar sem nemendur eru óhræddir við að spyrja hún segir að Donald Trump Bandaríkjaforseti sé til dæmis óþrjótandi umræðuefni innan sinnar kennslustofu fáir nemendur sem hafa þarna þurfum við líka að benda á hvað Ameríka sé stór þú mátt ekki dæma einhvern þó að hann hafi þessa skoðun að hafa kosið viðkomandi samstarf milli kennara og foreldra sé mikilvægt í slíkum umræðum og best er auðvitað að láta foreldra vita þessi umræða kom upp í tíma

það er kjörið að ræða það heima líka okkur er ætlað að efla lýðræðisvitund þeirra og gera þau

virkum þegnum landsins til þess að geta gert það þá þarftu að geta talað um málefnin óáreiðanlegar heilbrigðisupplýsingar úr snjallúrum og öðrum

geta leitt til þess að fólk fái læknisþjónustu sem ekki þarf á henni að halda þetta segir fyrrverandi forseti bandarísku

læknasamtakanna hann vill að settir verði staðlar um

upplýsingar fjallað var um áhrif tækninnar og heilbrigðisupplýsingar sem snjallúr og snjalltæki safna á ráðstefnu alþjóðasamtaka lækna um lífsiðfræði sem haldin var hér á landi framboð af upplýsingum af þessu tagi er gríðarlega mikið og framþróun mjög hröð kynnti nýlega nýtt

sem ekki bara greinir hjartslátt heldur lætur líka vita ef hann er óeðlilegur úrið skynjar það líka ef sá sem er með það dettur og ef hann er hreyfingarlaus í meira en mínútu hringir það á sjúkraþjónustu David læknir og fyrrverandi forseti bandarísku læknasamtakanna segir að flæði heilbrigðisupplýsinga sé mjög mikið auk þess sé ekki víst að upplýsingarnar séu áreiðanlegar því ekki er vitað hvort tækin séu örugg það geti orðið til þess að fleiri leiti til heilbrigðisþjónustunnar en raunverulega þurfi á henni að halda bandarísku læknasamtökin vinna nú að gerð staðals fyrir

að veðri í nótt fer að rigna um landið norðan og austanvert en sunnan til verður skýjað og þurrt snýst til áttar og léttir til á Norður og Austurlandi þegar líður líður á morgundaginn veður fer kólnandi með núll til sex stiga hita á morgun svalast í innsveitum fyrir norðan Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir

hér rétt á eftir og þá skulum við líta á hvað Einar Örn Jónsson ætlar að bjóða upp á í íþróttum hér handan hornsins karlalandsliðið í fótbolta sýndi okkur

í gær usain Bolt er búinn að opna

og þótt farið sé að hausta sjást enn á golfvöllum heimsins nú

helsta úr þessum fréttatíma forsætisráðherra segir að margt í kröfugerð Starfsgreinasambandsins rími við stefnu stjórnvalda það sé hins vegar á

atvinnurekenda og stéttarfélaga að semja um kaup og kjör vaxandi grunur er um að stjórnvöld í Sádi Arabíu standi á bak við morð á blaðamanninum Jamal Khashoggi í Istanbúl bandaríska blaðið Washington Post segir að tyrknesk yfirvöld hafi sannanir fyrir morðinu íbúar í hverfi við þjóðveg eitt á Akureyri berjast nú fyrir auknu umferðaröryggi fjölmörg slys hafa orðið þar á hættulegri gangbraut hundrað ár eru í dag frá

síðasta Kötlugosi vísindamenn segja mjög mikilvægt að fylgjast vel með Kötlu þótt þá greini á um hvort von sé á gosi Þórshamar frá víkingaöld fannst fyrir viku í Þjórsárdal ásamt fleiri gripum á bæjarstæði sem heimamaður fann nýlega aðeins einn Þórshamar hefur áður fundist hér á landi

þetta gott í bili fréttastofan flytur áfram fréttir á ruv punktur is og næstu fréttir verða í útvarpi klukkan tíu takk fyrir samfylgdina og góða helgi